Asi mojtamaga hokmeye <hesitation> diniko adat wa tagalidikoli, o hayaoini malili <hesitation> oinkan tanja fieyi diniko adat wa tagalidiko log tanja fijro, <hesitation> kabaronaikan, <hesitation> libesonaikan, hayaoinaikan, malila yani adat wa tagalidlog tanja fijro.